ʻAe, hiki nō. Nui ka iʻa i ka meaʻai o Nolewai, no ka mea, pili lākou i ke kai. ʻO ka lāwalu iʻa, ka iʻa me ka paʻakai, a me ka lomi iʻa hou kekahi mau ʻai kaulana. ʻAi nō hoʻi lākou i ka ʻuala, ka berena, a me ka iʻo pipi. I ke kau wela, hana lākou i nā pāʻina i waho me ka ʻai ʻana i ka iʻa kuni ma ke ahi.